Can aýem cocho'olec ña'axaixatega so devigaxaatac huota'a aso lvique oonolec lquet

Na shexauapi uo o' na sallaxaneq qata sheishet da ivira a' na taxala da qaiatagueleq nache onaxaiq da ne na saxallaneqpi nataxalapi damaxasoxoteq ishet da qarague itauan name na choxoraqpi

Aýem saishet da saua aca'aca nmejna laýi' acam aca huetaigui ana nmejnapi qaýachaxan naxa can aýem nsoqolec maya' saq ýit da sau'a naxa ana'ana huetaigui ana'ana nmejnapi

Na iotta'at naiaanecpi naua lleco onaxaic qataq qauem ca shigaxaua mnitaique que'eca onaxaic lataxac iaiamacchiguiñe nache naigui qaiachexotaigui que'eca naiaanec iotta'a qalaxaye nataqaen ca shigaxaua ca iaqa'a ca ilotaque, ilotaique ca qauem nataqaen ishet da iachexotaigui ne'ena iotta'at naiaanecpi

Nam eteq da Qanoxoseguem na noieq eye ima a' qaiabota a' na auappi qataq ishet da qaiabota a' da canoxosheguem qa nohieq da otaha ena lsoq nataq en ishet da qaiabota a' na auappi qataq nsaxa da qanoxoseguem qa noieq

Aiem saxaiet ra ño'otaxac sauota'a asa aso iamaxaso lairaxaic qataq so ilomaxaqui lapagaxaic

Da huo'o ca qarqaia sano'on huetauga na no'onaxa qanmitaique aca'ca nnotaxaqui da qaiuegueua'a ca'aca natannaxaqui da ishet da qaiahuo'o ca lata'

Aiem da ionataxanaxaq Aiem alua a lo' sohoxanataq Sa abota a' na alua' So ottaq na ioqta a' ioxoneq pi Qa eda im me da ioxanaxanaxaq ime che ltaq sabot na ienateqpi imetohuo' chime ishet da semen, sague na docse se meteq na ionateq

Sohua patric naxate aiem se lotaa' ana nañiguishepi se metetaq catac ana na nañiguishe huoo na lahuoxo se soba patric naxate se lotaa'

Qa ñahuochaxaua da l'lamenatataq ayem ñemanaqchet sahuotaa' ne enagua iactaqa matagueta' ñemanaqchet qataq sa adoleq nahua na iactaqa isotte

Qomi' Qom huo'o da maiche qadasotaxac nataq'en huo'o aso maiche qadvique oonolec lquet qataq huo'o asa'aso nteguete qataq huo'o naxa da qaiauota'a nqataqui da huo'o ca do'onaxan qadqaýa

Aso itaxahiaxaqui da ioxohie ishet da ahuoo' qa lacegue da iaxana na ioquiaxaneqpi jaq da lacchegue da ague na nenexa seishet da naxanaxat yimiyi toxleq eye alua' nenaxa nache seishet da huoo' ca iaxana ñahuochaxahua